Kap ti'i jodotyë wi'inmandyotë padakët manytë jedun jo¿ot ku'uk mawayn y kap, kap bi'i cajue t'su mukëp mawa'am jedun ko'o je'e cajue iukayn t'su cap xaj mawayn pyëkanëp je'e may jedun.